<hesitation> Í ángé gan pían púi áng áng <hesitation> í ái kalar hi tu atamlau tá. <hesitation> Nbrón hi akumún berpólan áng ánga chan tumidó áng chan hí ableik lampang deawi áng áng chan. Ángé mitmeang pól nei hi anónuál boká. Áshíng nei hi andamvákláu áng chan héiseulun tíang tídea áng déa, chan <hesitation> ember kalar nei tipon áng tá, chan grey kalar tipo áng boká.